Mmm, dibesi'a ti tu tara dita dia la, ɛ Chinese duma n usiri bama. Ba ni dikɛ ba mɛ lagum taaba tana yaasa Maybe ba nu'usi ni ka ta'am di dita dia la. Ba san yeti ba gi'isɛ la wan tula bii la lagɛ ba n sɔi. Bala nuu ti fork and knife me, su'a la desunsɛka n ani nyarii la. Eŋa me fu wan dikɛ dikɛ iŋe ŋmaɛ. Fu san yeti fu di dia fu ta'am ŋma'ɛ dia la nɛŋɔ bii sɛla n de fu ŋmaɛ. Ge ti fu me ta'am gi'ɛ dikɛ le'ese la san tula. Bala la kan lakɛ fu.